கதவு பூட்டுகள் நம் வீடுகளில் கதவுகளாக செயல்படுகின்றன. ஏனெனில் அவை அறைக்கு அணுகலைக். கட்டுப்படுத்துகின்றன நீங்கள் இங்கு வர முடியாது. என்று கூறுவதற்குப் பதிலாக நாங்கள் விரும்பும். போது விசைகள் தனியுரிமையை வழங்குவதோடு. அங்கீகரிக்கப்படாத அணுகலுக்கு எதிராக பாதுகாப்பையும். வழங்குகிறது கதவு பூட்டுகளைத் திறக்கவும் பூட்டவும். இந்த விசைகள் குறியீடு அல்லது பயோமெட்ரிக். அம்சங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.